<noise> de <hesitation> di ngaha ra ngaha awin de <noise> ngaha buner ngina kaini ngaha ka warmindo tiara weama kalai rau oha dolup taki ngaha deni ngaha awina <noise> saran de <noise> oha dolu de <hesitation> wati ja caru poda raun palam loa kabune de piti mahasiswa de sandedep waura ica kai oha dolu dua kai <hesitation> orak arik edep sih ncango <noise> ncango kambolo na lao cango kalelo na edejap ndadi ngaha de de ca <hesitation> cara ndawin de de tau <noise> ma ne'e sa ma moda de nggahimu tau kandede ro dolu lao sia de ese wawo mina ni'u de edepa mami nani <noise> kalo <hesitation> ma ne'esa waras carun de bune sa dou <noise> se mbojo rau ka tau kanari ja sih bawa sto'i tau bawa sto'i saha sto'i <noise> tauja ncuna nggo ede tamba kai sia lao fici kalo dou ngali sa tau masako kuni loakir moda ede ku dolu kalo dolu ma mbolo sa de dolu ncango kalelos nggahi mu tau dolu re kalelo delu dei tabe re edepa tau sia ni tamba ja saha sto'i nggori ede ra ngaha ka <hesitation> akan sarain de ra ngaha ja oha janga ni oha janga de <hesitation> waras piti stoi tamba kai janga paidara ngaha dolu ncancau ni Oha janga de nggahi dou ara ake sa <hesitation> oseng ayam nggahi dou ara ake sa pala nggahi dou ese mbojo sa sama bune dolu kalelo nde ake ke jangar kalesop sih janga kalelo ake ke <hesitation> cara ndawin de tinggala ncango bawa toma saha tau dei mina kapana nggoi ede <hesitation> tau ja sia lo ficin tamba ja keca stoi nggo ede nggori ede tosi kalelo ja janga de lokin lelo waude tumi waude ra ngaha ja boup kande de ra ngaha ja baso kande ni stoi ngaha kadua de pu ngaha kadua baso de cara ndawi baso de ya bune ngina kain ndawi dou depa ni weha <hesitation> hi'i janga de lao gili nggori ede kacampo jekei tarigu ede kambolo kabolo tau dei roa de depar lowi ni